हाथी पारिवारिक निकट समूह इसलिये बणादन की किलेकि ऊ पर्यावरण मा सुरक्षित महसुस करदन। और जू छुटा हाथी हूदन। ऊथै भी ऊ अगने बढण म सहायक सिद्ध हूदन। कि जनखै जू छुटा हाथी थै क्वी खतरा नी ह्वा। समूह मा रैण से उथैं खाणू पीणू ढुढणू भी समस्या नि हुंदू। इले उ निकटवर्ती समूह मा रैदन।